أعتجد إنى لو كنت بختار تغير شيء واحد في الماظى كنت بختار أن أكون أكثر إنفتاحا لتجربة أشياء جديدة في مرحلة الشباب، أحيانا كنا نكون مترددين وايد في إستكشاف مجالات جديدة والإنخ-أو الإنخراط فيها أو الإنخراط فى أنشطة مختلفة بسبب الخوف من الفشل أو عدم الإرتياح، تغيير هذا الشيء يعنى إننى كون-إننى كنت سأستفيد أكثر من الفرص المتاحة لى سواء في التعليم أو الهوايات أو بناء علاجات جديدة.